Avevi raggiuni cu ddu film. Era troppu beddu lu finali. Quannu accuminzai a taliari lu film mi stava siddiannu, ma poi, quannu succidìu la rivoluzioni e li cosi canciaru, lu film accuminzàu ad addivintari chiù beddu e nun mi siddiai chiù. Quannu poi li nnamurati si maritaru e si nni jeru a vìviri nni la campagna, mi piacìu la manera comu s'azzizzaru la casa. Si hai àutri film di cunsigghiàrimi, fammillu sapiri.